الشهره عندها مزايا و عيوب، من جهه تعطيك فرص كبيره تعرف ناس مهمين و تفتحلك أبواب، تخدم حاجات تحبها و تكتسب إحترام الناس، لكن من جهه أخرى حياتك تولي مراقبه، الخصوصيه تنقص و الناس يوليو يحكو عليك و يحكمو عليك ت-زادا من غير ما يعرفوك مليح، تنجم حتى تسببلك ضغط نفسي على خاطر لازم ديما تكون في أحسن صوره.